I can suvent a sun borgn, u a se a sentu pa, u al an la tus, u a s'fan mal a le piote <hesitation> u al an mal a lë stommi